Nida kitiño ini tikuiijan tá ñoo caracoljan ño ho o on. tiyakajan ñoo ti- ti- tiyaka nanroja ján, nrida ikuti kitijan tá kini vii nganrati na ño'oti inixhíchí jan u veeti ta kini ho o on. ka nrui vii kitijanta ña kaxa tabanati tá ka kulintanti chí nriti kuanti nriti kuanti ta kacho nida kiti ño ini ti kuii kanojan ta kinivii ho ña a ho o on. ka oti vidati chíjan ta ho o on. jan ngu no ni a kakuti jan u nida tá nri kini vii o ña ñootí ñanri ni'no yikan ñoti ta kini vii o ta ho o on. ñoni tortuga tu ta nida ikuti kitijan ho o on. na ko kio ta konreo ta kini vii ne o inixhí ná ño nida no ho o on. kiti cuenta xhí tikuiijan tá dikuan xanra na cada que na koko i iho ta kuchó ta kinivii ho ña na koo nri ninó ta nreo ña nida ikuti no'o tiyaka kuali kuali ho kiti koa ho kiti kui nridaikuti kitijan xhíkano ninó ho o on. ta ukinitanti ña o koa tikuii ta ko tikuii yo ta ka ngu liin tanti.